Kulle ladde ɗe neffanmi ko mbabba tugal, sammunde, doomburu, kuru-paaɓal. Ko geɗe ɗe neffanmi no feewi. So mi yiyi ɗum tan, ɓanndu am sirñan. Mi yiɗaa hay ndaarde ɗum ngati ine nefni.